Mi ɓuran yiɗugo mi mara waɗataa jaɓde waɗude e njahda nder ɓiɓɓe goɗɗe. Ko ndee, ɓiɓɓe goɗɗe o waawataa njiddaade ngal rewɓe ngal e waɗude nguurndam ngal. Miɗo waawataa waɗude ngal heewugol baɗɗo e heɓugol moƴƴaare ngal.